Asan’ny pain̈y ipain̈en̈a fan̈eva. Avo an̈aboarana bongo amin’ny fan̈eva. Bòakaio koa zen̈y beka zen̈y fan̈eva io tsy araiky mirekitry in̈y araiky sarotro pahin̈iny mare marary in̈y mila pahin̈iny isan'andra zen̈y man̈adoso ino zin̈y? Mampilamin̈y fan̈eva koa zen̈y.